Doꞌsub lo korrient pues charosob lo korrient chikinbanon chiki per yaaron yogꞌ yogueꞌtriaroꞌ kosni chaknaltiri to xkomid to fruta, to keise, to mayones, to- to leybuel ke chorskeꞌ ke ton paridillshkin ti llit to yinꞌ to nimaszaꞌ daa yinꞌ bitiullꞌ panulan kecherone' gwant.